اول به زه آرام پاتې شم، هیڅ ویره نه کوم. بیا به موبایل خلاص کړم که انټرنټ وي، نقشه به وګورم. که انټرنټ نه وي، له خلکو به پوښتنه وکړم. زه به نښې نښانې زده کړم چې تر شا مې پاتې شوي وي. بیا به له کوم موټر یا ټکسي مرسته وغواړم چې سمه لاره را وښيي.